<hesitation> زهرة اللوتس وهذي شفتها في أحد المراعظ-في-في- فالمعارض. <hesitation> شفتها كانت تطلع في وقت بس من وقت من السنة. <hesitation> وحبيت هالزهرة جدا. يعني، اعتقد <hesitation> لما كنت مسافر باريس.